Samy manana ny famaritany ny fahasambarana ny tsirairay. Fa misy fomba fiteny hoe ao anatin'ny mangidy no ahitana ny mamy, zany hoe <noise> tsy voatery mijaly zany ianao vao mahita fahasambarana. Fa rehefa mahay f- ma- mahatsapa fotsiny ianao de efa tonga am'lay fahasambarana zay, ianao ihany no maheno an'ilay izy.